Raha nahavoatondraka olo tame kafe mafana ah de izao e e zakaiko hoe: azafady rô fa sy de k- sy de sy de af- sy de kiraha kinaniko igny fa nisy olo tafarako tao nahavoakitiky e tagnako da tondr- ta- raraky tamignao tagny e kafe, da asa ino gne tokony gn'atao hoso- <hesitation> hosoloako ve, hosoloako gne e gn'akanzona sa vola gne omeko agnao.